هاكو ألقاه هاذا الرائد الفظاء و هو قاعد هكيك يعرف يحوجه تلمع هاكا تلمع تلمع تلمع شنو هاذا و حتى التلميع تاعها غريبة ماهيش لمعه بسيطه كل يلمع شئ غريب شئ غريب بقوه اا ألماس تاشوهى نجمه سبحان الله نجمه فالسماء.